sawummaa wom dansaa malatin yaani <hesitation> technologi tumiete au ufumbuzi won amtana tan tumiete <hesitation> amtan digital eden tan tumiete huji tetin midaffet hakumma maana dunia arran hakuu hakuma maeden hakit technologi ijemt lakisi ak kun dandete hiijemuu manake arratan bila technologi dunia arra dandette won tante ta huji tante si kajelte simidafamt hinjirtu won duranin hinjirtuu.